Ny sakafo tena tsotra indrindra sady tiako a, anana, anana mora karakaraina kely mantsy, asiana menaka, dia asiana sira dia andrahoina kely dia azo hohanina dia izay